شنو أكثر حدث أثر في حياتي أيام الثورة وأيام الأزمات، كانت <hesitation> كانت <hesitation> أحداث كلها تأثر في حياة الواحد، يعني من <hesitation> أزمة إقتصادية، أزمة تعليمية، أزمة مجتمعية، فإستمرت مدة <noise> طويلة.